Maam arit a la arit kavieng town gana piat. A bank si maam sapos gu wisik lamas kana bank ang kanan guna iru guna iru ma nis kana wilan nu? Amun saak dino ramin nu ma axaaknum kana masik guna iru guna izi guna wokang kainkain amun san ma nis kana wilan amum amun nokman wana mum pop angkanaan dina isi- isi- isi maan kawit ga rexas guna wut lamanar xo la bina ka laroof ko guna lagaai gu soxot guna himin daanim ma <hesitation> adu guna wan laa vaal mumut maguna uniq faa? Sopos gu wut lamanar a saak kana suruk a space sumun ma amun san ka wainkain gu wan la vaal a gis ka wan kain sait. Vadilik gu soxot guna maat maguna izi maguna izi ma kawit na roxin azaak kana wut kana wilan num a doctor vaar a nurse vaar di wan di giu amun woking si nandi ma nu guna izi ma guna izi ma guna les ko ma amun a saak di piat o Awat di doxo naanga awat did waan la awat di belaas la wop di soxot dina belaas pana. Sapos di zi belaas kko kaawit xa rexas dina matei doxo. Aza raan gaa waan aapa laa- laa acaal a gis ga gis soxo ma ga wan la ga wan la vaala gis ga izi ko ga wan laa wop sina surukang a number ko ga zava number xo ga izi ba izi xo ga izi ga izi ga izi xo laaraf maase. Ga wule wut laxar ga laagai raaksat maasei. Ga wut ko ga doxo stori wana avang stori ang kaare stori ang kaare i- i la mumu maase <hesitation> mumu mumu mumu mase xa roxin abere abere ang kanaan aizesina bere angkanaan luganga. Abere ang kare xa izi hata la bina di viring <hesitation> lassu abere angkare xa izi hata <hesitation> abere ang anan xa bagarapim masei amun saak di izi hata xa wokang ko amun saak ko di vaalau varawuk ko di wan varawuk aza non di wan kula tabar, aza non di valau wut mising kere la taun. Di wan varawuk di vala valau wana mun bina sinande. Aza raan ko di vaataling <hesitation> aravin aravin ang ka naan ka baxaat ma xawit a roxin arete zina maluf naan di valaau vaanaan ko naan soxo xa wan ko xa izi lamaas avaang laak ma ka izi xo ka luk xo ma popo ziina apopo retei. Ma ka izi di izi ya di <laughs> (ter) di izi lawalau ya wana bere ang ka naan. Ma anakik ko zo xa lapuk ko. Xo laxuk maase xo piihat adu ana ana zop famat abere ang kanan. A saraak xo a amun <hesitation> azaan a spear zinaa xo piihat xana zo faama abere ang ka naan ma xana klin abere ang ka naan xo kana wan la pop sina xo. Xa cutim fra awata bere ang ka naan xo ma xa vazei abere ang ka naan guna wan guna taangin amun lain sunum ma naguna ule. Faazae nande dina ule wut xa la bina pana vuna bina xa re xa doxo xo amun saak di ken izi wana